Umar llmi sien bun obile ken m uukonom iimi sien buan ku mi humogh niopioman loor esi oh odepho aami ro onion pho aami uhgh ni umi askul ku mi u/mera uki eleghen iyaar era eeghi di askul pho mi u/ki oku atughei pho mi uki ku mi uki bo oku iiteyh a pho riibayham ni llmi iboom ku eghi etamy dipo pho arahon ku ipe pho mi aroh bo sien ehnma pho ku nu askul pho mi yu mera bo uki ulighi elegheri iyaar iboom ku mu akegheri mo epe pho elocoghi ku mu awūe bo oyu aski l pho mi uki mughumo mi wghi m otu htuughon pho ka bo adol ami mi/tol iduon phi edibo iyaar di min amin sien ulogh bo ismon uskul pho ku mi uki bo iminimin, mi u/ki ozo pho mi unongh iyaar ohle ku mughumo dighi m iyaar di m ughim otu iitughe phoiim m mumooyk enon iyaar di mi mu saram ghon ozo pho. ku mi adighi aan ghen so enighem di oye me beni oye iyaar oyepho anaghan ghan ni ipe pho mi arol bu sien ehma pho ku uhen ghen bo iim nu usighr mo ru ghiigh iimi po eleghen iyaar ku idighi.